Ltsʋ wam dʋ nʋ nawɔdiɛ la ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ vsʋ wa lanʋ mɛ ɛdi wakɔ naʒɔɛ nʋ ɔdʋ kakɔnɔ kpɛkʋtɛ itsʋ bʋɛ lakɔlɛ ɛdibidʋ la wakɔ naʒɔɛ nʋ tɛk la nikpɔsɔ ɔtabi dʋ ɛdibi dʋla yakɔsʋ edi edidʋ ɛƒɛ la yakʋtʋ kpalayi kɛmɔ vann kɛmɔkɔ ɛkʋtɛ ɔtabi ltsʋ bʋɛ lakɔlɛ ɔtabi eɖi bʋamɛ ɔlɛ ltsʋ ke ltsʋ wann dʋ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ ɛɖimi dʋ yatsɣ kpatsa mɛ avam mɔvlɔ bʋlɛ goo mɔkabi ɔvlɔ bʋa nadʋ ɔvlɔ layɛ ltsʋ wann dʋ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ ɔdʋba ɔdi dɔkoa ltsʋ wann tala namakʋtʋ ʒɔnʋ naƒɔʒɔ bʋa ksmata mɛ ɛdikʋ edikʋ nɔbi neyi nawrɖie laƒa nrkaʒɔ mɔtraƒa.